Ëthïnö römö nwongo gïnï twö cado kïnge tuko kanya ba leng, ka öcamö gïnï gina rac onyo ngöm na tye kanya ba leng. Mïögï cakö twö cadö.

Kwan ökönya ï yodhi na pol ata ï kite na myero agwökara ködë. Më acël mërë kwan opwonya nï pacöna myero amïï obed na leng, myero apwod oo pïny ökö, myero aküny bur yugi myero coron obed tye yam ï karë na wan ëdöngö ni coron ope ëngwëcö ï öd lum ëntö ï caa ni kwan ömïö angeo nï coron bër.

Ee an anwongo pëkö më woth kï gin ka lwak abino apodho kï pikipiki n'onwongo acïdhö ka rangö tic.

Ëtëla më dini, könyö gïnï lwak kï mïnögï ngeno Kiricito ëka pol mërë pwonyo gïnï dhanö më bedo na bër kï nywakö thama ï akina kï wörö n'opore n'opore kï wörö Rwoth Yecu Kiricito.

Karë na an abedo kï yom cwiny rwök ënë karë n'athïn otyeko kï kwan.

Eyo an atye kï miti më pwonyere.

Bedo abonge tic öbalö kï kwö ka jö më pacöna nï, aa athïn-na onwongo myero öcïdh ï cinia pïën cïlïng ope athïn n'ökwanö n'otyeko kwan onwongo myero onwong tic, ëntö tic ölöö ökö naka athïn obedo ökö pacö cë dök önwö ëka kelo pëkö na pol apola pacö.

An amïö athïn-na yath kudi ka pol mërë kinge dwe abicël cë ka anënö na nwongo ën tye kï ïë na römö cë amëdö yath kudi amïö naka ï ajïkï.

Karë na nwongo athïn do otyeko kï kwan.

Nwongo kom athïn öcwörë pii wangë möl.

An arömö mïö athïn-na cem na bitamin dwong ïë nï myero ated with cem kïbëc na nwongo bitamin kïbëc tye ïë ëk ka kom athïn döngö na bër. Cem na mïö kom athïn döngö na gwökö kom athïn na mïö athïn cwëë

An amarö kwon kal, amarö böö, amarö amalakwang, amarö apëna, amarö ngor kï kwon abir, mït me adi ka etedo ëka ëcamö kï kwon abir.

Nwongo abedo abeda.

An amakö arem më two dwena kï pol karë bedo n'atio tic ba abuto abuta pïny ka ödïa cë amwönyö panadol. Arömö ngwëc, arömö tio tic më pacö.

Gïn na an arömö tïmö ka lwak ka ngat mörö onyutho awöna apïö ënë nï, myero amïï ripot ï ödh yath, ëk dhanö më öd yath obin ögam awöna mërë ëk öcïdh opim, ëka pë mïtö obed kanya jïi ögürë na pol ïë, ëntö mïtö obedo kïcecen pïën römö köbërë ï kom jö nökënë.

Ngö na an acakö tïmö kodiko cön na an pod aco kï wang nïnö obedo pwöyö Obanda pï gwököna dyewor n'opoth angec ni.

Ï lobo k'ethur kany cwe ka köth pokere körë arïö ën na cwe ï karë n'ëcakö pur elwongo nï köth më cwïr ëka dong ï dye oro nwongo köth ope. Mën n'acwe cop acopa elwongo nï othik lïl. Dong köth nön k'ocwe, nyutho nï alökalöka ka mwaka nï ën enene.

Kwan k'ëthïnö enyira ï mwaka n'opoth nï ölökërë nï köman, ëthïnö anyira ömarö gïnï kwan pïën onwongo öjököthaü tye na mïö ëthïnö jami kïbëc na mïtërë. Anyira ka onwongo two dwe obino nwongo athïn kengo kwan ökö, ënto ï caa ni athïn dong tye kï gin na kïbëc më gwökërë ömïö atḧïn dong marö kwan anyira dong marö.

An amarö rwatara kï jö na nyen ëka thamana nwongo nï mïtö myero amak okone ködgï pïën makö okone könyö na tëkatëka löö karë mökö ka icop ökö kakany mörö cë rwatë k'okoneni kany nonu, okoneni nön konyi ka okonyi in ïrömö bedo agönya calö itye ï pacö.

An atwërö kobo nïnï kala na papath na tye ï bëndëra më Uganda. Më acël tye kala na cöl, më arïö tye kala na yello, Me adek tye kala n'akwar. Ën kala na tye ï bëndëra më Uganda ënön.

An abino acïdhö ï pwodho acïdhö akünyö ayëta arëbö akürö öthwö ëka acakö jöbö ï öt ï thum ka cabït.

Dhakö na yac myero öcak pimere, tëk ka ën do ögamö ïë, ka do ögamö ïë ökö, do mïö ën tic mërë më woth awotha ï daktar dwe kï dwe na lübërë kï nïnö na nwongo daktar öngölö nïnë nï myero ën öcïdh ëk oripoting më gamö kad.

Yot ka cïlïng tye ba yot ka cïlïng ope.

Kwan ökönya më nwongo kite na mökö myero agwökara ködë calö: wörö lwak, wörö twërö ka dhanö, tic na tëk më nënö nï döngö lobo obedo tye.

Athïn twërö nwongo two önwëng pyër, ka athïn ba cemo na bër, athïn rio kec, anaka ka aya mërë öcïdhö ï pwodho, aya mërë bino naka kothyeno, athïn römö nwongo two önwëng pyër ka ba cemo with cem na tye kï möc cem kïbëc.

Gin na jükö obedo tic kï coron, lwökö cïng jö kï cabun ëka kï pii na möl ëka tedo cem na bëcö na bër n'öcëk.

Myero ecam cem calö ngwedo, öranga, kwon, kwon thur na mïö jö gupu.